Yu ye nex guꞌn lë naranjna, mangna, psiana, misperona, melon, sandiya, pera, yu guꞌn lë uniyna, <noise> ndzuwna, <noise> mansanna, ubana.